तार से बनिया हुआ वाद्य यंत्र नरा तरह का रेवे। जसा जंतर रावनहथा सारंगी खाज भपंग एकतरा चिंकारा निशान तंदूरो मुखांक सर्जमंडल ऐसा तार से बनिया नरा वाद्य यंत्र रेवे। जीने तार के द्वारा आगलिया से बजावे। यह वाद्य यंत्र संगीत में काम आवे। संगीत में इन बजावे इन वाद्य यंत्रो को।